اذا كنت عميل سري في مهمة سر لمنظمة اجرامية اول شيء أعمله وأستعد كويس وأغير مظهري عشان أبدو مثلهم راقبهم وأجمع معلومات عن طريق عملهم واشخاصهم بعدين أبدأ اتدخل معاهم بطريقة تدريجية ذكية وأبني علاقات وأكسب ثقتهم لازم أكون حذر جدا واتجنب اي تصرفات يلتف الانتباه.